لكل إنسان إن هو يختار البلد اللي هو يعيش فيها والإنتماء يبقى للبلد الـ ـ اللي هو أتولد فيها ولكنه له الحق إنه يعيش في أي بلد هو عايزها.